प्लासेबो उपचार चे नीतितांव चो किदे सोपे उत्तर ना। जर तेह कोणाक बरे करून दीता त्र तज्जो उपयोग बरो। पुण बेश्टे सगळ्यक दिवपाचे न्हु। जाण्ग्यानी खाई लोक चड शिकिले ना, त्या लोकांच्या पैसे घेऊन वक्ताच्या जाग्यर साकार दीता आनी मगीर फर्ता। या खातीर प्लासेबो उपचार कन्ना बरे भी अस्तां आनी वैत भी अस्तां।